Tayarata <hesitation> nougentola nouge nouge tanga fika algi dorogo yani engon nanne nouren hikmeara meni, nougen toue galag elin welasan fasha fintan, eka مسافة weiry werikka mola kero ten, ken safarinanni.